Ntoh èn tusnkad marizhè nsa nga nchokwoda bga mpara a nga sa mpuda mparanty mga mapara nkwa stad stad mga mbitsa marutsa nga nga mvutsa vagwa nga chèw hah a nga chèw ruban man n nzlina nzlina nnga sa èn ga mbudukda mpa n ndizna ma mbudzan myèm n è gèd nga mvutsa nga mpi nvugwa maya maya maya nga mbatsa mvuga npuda tray nga ngara <hesitation>